Roira hioko'i roo'ore bisio pita bo aitoko, kai roo'ore pa'eesii'ua oru roira ta itokopapita aga inpruesiupa oiraarei oo'ore bo ahe'a tahiro. Ta aga taupaupa bo ahe'a tahiroau hrei haia. o bisio, bo tabirirori sa uka oirareraa oo'ore eipa'oo ia- ia baikasibaa sa oirareraha ha oru roira ato'ato- hararoehara pita oira ouau oo'ore eipa'oo ia aga taupabohara haia ia o taupabohara oo'ore boato roheo. Bisio bisiorebaa, ii'oo ia ouribohara haia ii'oo ia huraribohara hioko'i ariopa abaraahara. Ha bo tabirirori bisio uka riopa abaraeea a ukai hokoabaa oo'ore eipa'oo kai a uka otei kekea'aea oo'ore eipa'oo a riiriirebaa sa o huraau. Ta poreehara hioko'i boorire boatoi ta aga reoreobohara bisio, <hesitation> o hurariba ii'oo, sa bisioharaau boikiro, <hesitation> sa o hurariboo. bisio o huraribaa a hokobohara oo'ore tahiroriabaa boorii boitoopai. Bisio uka o huraribaa a uka hokobohara hioko'i. Hioko'i ori'ii'aa oo'ore bo tabirirori a hokou araarei o huraau, ta poreea hioko'i boorire boatoi baiha boo'ore bo birabirai ta aga reoreobaa a huraribaa ii'oo, kakau ore'oo tabaa. Aru bisiobaa ee, hioko'i se ii'aa hioko'i. Ha hoko- harebohara oo'ore kakau reeto o ioka saribiba hioko'i a bisioepa bisio pita. Ita aga taupaupa bo ahe'a tahiroarei roo'ore pa'eesi'ua kai roo'ore aitoko'opi. Uaha o ouaupa oo'ore bo ahe'a tahiro aga taupa- haarebohara o hura- haarebohara oo'ore bo ku'uku'uro kai bo birabiraro iok aga reesi uropa sa o huraharaau oo'ore eipa'oo. Orubai boatoarei haia boo'ore ua birabirareupa ua oira huraau oo'ore eipa'oo ia aira taupabohara aro taupabohara kai ia roira rahopi'ebohara baire boo'ore ua baikasiba sa <hesitation> ro ea- eapaa'aha pirio bo birabirahara aira'oro. Iibaa hioko'i ua hokoeupa oo'ore bisio, ee'ari ii'oo hioko'i oo'ore bo ahe'a husiro ia kekeabaa ia uka kekeau. Are ua oira hokopi'ereupa oo'ore hioko'i oo'ore bo ku'uku'u sa riopa abaraha oo'ore bo ahe'a tahiro oiraarei <hesitation> oo'ore bo hukbuu'ua kai boorii boa ooharaarei haia boo'ore bo birabira bo kato'ooarei oru are'ure haia oru roira. Bisio uka o huraharaapee sa uka- sa uka eapaa'aa pirio oitaa pirio piroraba birabirareu, ha riopa uropa roga'a oo'ore ku'uku'uara pita o huraau oo'ore eipa'oo ia baikasibaa sa ro taupaeu haia pirio bo birabirahara aira'oro. Boikiro sa bai abahaarehe boo'ore itokopapita boo'ore ua birabira- haareboroo hapita oo'ore bo betekaa oira hioko'i ua oira a- agerebohara ibaiu hiok'i sa oira Bai kasipi'eaboo are'ure oo'ore eipa'oo a ku'uku'urebaa kai eipa'oo a betekaarebaa, sa o huraaboo eipa'oo a riiriirebaa. Ii'aa hioko'i ua o bai kasipi'eabohara oo'ore ku'uku'uara oiraarei oo'ore bo hokopi'e'oo haia bo hurapi'e'oo oo'ore eipa'oo a betekaarebaa. Iibaa ua oirareraapa oo'ore seari orubai iiboo hioko'i ua baisiia sa o ouau oo'ore <hesitation> bo ku'uku'u haia sa ouau oo'ore bo utee ruboou hukuraauba oo'ore eipa'oo a betekaarebaa. Haia ia o hokobohara oo'ore eipa'oo ia beteekaareba bisio riopa abaraaea oo'ore ku'uku'uara. Ii'oo